Mweri qwa khuranga, mweri gwa khariri, mweri gwa karaga, mweri gwa kanne, mweri gwa kharane, mweri gwasila, mweri gwa saba, mweri gwa munane, mweri gwa tisa, mweri gwa rikumi, mweri gwa rikumi na indala, mweri gwa rikumi na khariri